<hesitation> kouyoo amachee ngelee anee kameche kituno. Koo awee anee ma ma mako makokochenyan iss chinyuu keng'alaal makichomyechi ketep korok kiit netai ketepe kele ipaano, kikurenen nee, ipoo orr nee? Olingwang koan kekuree nee, kisichin ng'oo, tukuk chekitepe choo korok, singomamii koee kosipopesie. Akokerin tabieng'uun ii amuu kakotapenin issee kole ayaa kaachamin arai kokachamin amache kemwachingei iman, ayah kwaa komatep koi kotep en oling'wai kole kikurenoo nee koit olii kolechon kikurenen nee amwachi kopokomwaita eng konwai. En yakai kotkesup kimila kokikitepe eng konyit ketepee itepee inyee ile kikurenoo nee? Alee anee akapon kolee inee aateriki konekile terikin kiroi komalei itep anyun ile tiriki ingironii koakapoon ingiron? Amuaas kele kipechinii laakchok raini akot inye koteimining. Kap neimeche itepi itepchi laakuk koo ngomwawon kolechon, aateriki kipkoitin alei aa kapon moseet nemining amuu mii mosonik konyil chechang. Koo kiakai kii eng koito akotapeni chito, akokwerii kole kiiy kahai raa nii kounee kiiy kaai kopokotepen kotnywai kolei sere wiiy wii seet weri, wii mutu lakwanin mii koee koo kimii kiiy agai kiiy nikikisupi eng keny kele ngwenye anaa tuunii kainyoru sande nekile inyoru nekile konoe, koo kiunoo keny.